Tevixna na na janchi na takuyi akaye aciti, lon nakunoni inichi ya'á, ya'á nikoninta konini chiloko, chí aciti patrona uno dos tres yenaninta ununichi nuu ñoncha, teko takachi kuexhi lovee, vixnate anta <hesitation> nuntuve tajan ino koyo'o tenda najani, nayeite najani hiyelo iyoo uu ka aciti, na ku aciti oliva, naku aciti girasol, takaye aciti nata najani <hesitation> iin tekane iki, ta kaxo na'a kunu ninixo na'a leyeka aciti.